De gny ilà ny tohatry koa zany lafa ohatsy hoe am'tsagno ambony be regny igny koa zany mahamora fiakaranao agny igny fa tsy mitovy amin'iha magnanika am'tady ohatsy hoe ndeha amin'ny escalier fa andeha amin'ny étage fahadimy agny iha andeha am'tohatry hoe mba hafahafa iha amin'igny mandeha miakatry magnany.